राइस कूकर एक उपयोगी रसोई को उपकरण होत है। जिसको मुख्य उद्देश्य चावल को सरल तेज और प्रभावी तरीकेन से पकान को होत है। यो उपकरण विशेष रूप से उन लोगन के लाए फायदेमंद होत है। जो समय बचान को चाहत है। और चावल पकान के दौरान अन्या काम करन को चाहत है। राइस कूकर चावल पकान की प्रक्रिया को संचालित बनत है। जिसमें उपयोग करतन को बस चावल और पानी की सही मात्रा में डालन को होत है। इसके बाद कूकर अपनी प्रोग्रामिंग के अनुसार चावल को सही तापमान और समय पे पकावट है। इसको डिज़ाइन ऐसो होत है। कि य़े चावल को जल्दी से बचावट है। और उन्हे समान रूप से पकावट है। अधिकांश आधुनिक राइस कूकर में बर्मोष्ट की सुविधा होत है। जो चावल पकान के बाद उन्हे गर्म और ताज़ो बनाए राखत है। इसके अलावा कुछ उन्नत मॉडलन में केवल चावल ही नहीं बल्कि खिचड़ी सूप और अन्या व्यंजन बनान की क्षमता भी होत है। राइस कूकर ना केवल समय और मेहनत बचत बल्कि ये सुनिश्चित करत है कि चावल के दाने अलग अलग मुलायम बने रहत है। इस प्रकार की ये उपकरण हर रसोई में एक महत्वपूर्ण हिस्सा निभात है। विशेष रूप से उन जगहन पे जहाँ चावल मुख्य रूप से भोजन को हिस्सा होत है।